Pos yo polo corrienti suelgu de bebel l'áugua del grifu, enque tamién pa essu áin unas jarras que se mercan paí que tién un citru que vali p'aspurechal l'áugua i hazi que si tié anguna porquería la citra i la quea escacá. Está polo cralu que'l áugua dela botella tamién está mu rica i munchas vezis más entavía que la del grifu, peru tién que sel un drechu umanu nuiversal l'acessu a un áugua güena i de calidá. Porque ala final la gastas pa tó, amás de pa limpial tamién pa guisal, pa duchal-si, palas prantas dela casa i tola pesca. Paí áin lugaris ondi l'áugua está percochá i tié pringuis i essu pasa palas bestias que alogu pasa alas mesas dela genti. I essu ala final es malu pa tol mundu.